بعد إذنك يا أخوى كيف بغيت بس أروح مركز الشرطة ، <hesitation> وين أقرب مركز شرطة هنا ولا كيف وين إتجاهاته طيب ، بغيت أروحه والله ، يعنى تعرف توصفلى الطريق من هنا ، إى مركز الشرطة اللى فى العولية إيوه هذاك هو.